Kama ithong abik ma tha tamen sa nget da bik de ngiet klan a vik cha kerang ma ti bondem bechanget necha met kama gununmet nget, chivi nget de necha drem. Aveng bik de a mar nget koki ma chlan a kulumdei tati kena nget. Daka cherang ma chlan a nave va vet da utha keng nget ma chlan cha uthi tek ma nget ma chlan cha <hesitation> ithang, milet du chule de uthi ma uthi ves nget de uthi cher pacha nget sa chule du uthi ma nganama uthi ma <hesitation> uthi ken na neccha chama i thek a vek pik du chle du uthia uthuchi vek kama, uthuchi diva chlan cha chimakianan ma chama ithang, da uthu chi metka ma mudam mamar a uthuchi du chule chi mek kama mudam mamar cha chule chi doki kia chang, kiachang kiachang, kiachang, kiachang doki ve ma sa ama arengi chichera de chichera nemek kama a vek pik sa mamar cha ngi lu chi chanen ma chama oil nemet kama gununmet nget. Mamar a ve pik da marki mamar cha chlan ut tathi diva uthi pes uthi pes de kivi chi ngi luchi ma ngi ves ki de kianen klan ke raek ma chi nave nemen kama gununmetnget. Gununmetnget da cha ma kulumda tha ti kena nget da muchaves da ta tu chama, ma ithung btha nget daka. Ai ut de kok uthi pes autha kenget de mamar uth vasnget de uthi mamar uthi pesnget klan de abes mamar ia una ma una angama guang btha angnet. Ava bik da amar nget ngia dnem uthi pesnget klan mamar uthi chiarpa angama than ma minia. De mamar uthi chairpa anga anguthik pet ura angith chisem mamar uthi chiar pe changet de una mu de chule de uthi ves nanget uthi kina na chama hiak avai pi pik de chule de chama kia pik du chule de uthiveski du chule de chia then ma chama ithang va bik. Dak kraikâ avaik pik chia nave nevekama gunenka de abes a mar ki. Ki de mamar ia uthi peski, uthi pes kama ki de mamar uthi pseki uthi peskama luvavalaing ura uthi pes agit. Avai pik koki de chlan. de ai pik de uthi pes kama mestemne ura ma git de uthi pes ne chama thang avabik mamarchoki mamar chia chalan tha nochi ma chia nave nevekama gunen ma nget. Ngi luchi de uthi kina na chi de gesnia uthi veski de gesnia chlan gama kek ker raik ma china nave nevek kama gunenmanget ma chulumda thitek machi. Da ka avai pik ma uthitek ma chi doki nglu chi de gisnia chlan athanochi. Ai pik de marki mamar ia chlan ia, abes mamar ia anga remgi china men ngua drem avai pik koma ut uthi tek ma chi. Daka chrang avang ma nget namakama gunen mangnet, abik de mucheves de tha tu chama uthang muk met nget de chule de mucheves chlam ia remgi chia den ba ut de thi ker saucha lechar ura minia. Daka avai pik ma chlan ia uth pes nachi, ma koma ut uthipeski avai pikde mamar ia chianchen mamar chevi mamara. Uthi drem ut tha chi diva, uthi pes autha ngama mes metki. Klan mali chalan be a ngua lu chama rura nave ma moni vevet de muccheves de chi pes ki. Mamar ia chi sot nechama uthang ava bik de sot na ngnet semek kama thang avabik mucheves de chi kuar a chi pes nget de ut te de uthi bodem btha nget na galum da. Thi bodum ba nget na galam da abes chama chulum da chi tem manget. Ko ma ut ma vibing da de ut drem uthi tek manget.